إذا تفرغت لمدة أسبوع كامل بيكون خطتى كالآتي، اليوم الأول ببدأ رحلة للطبيعة، باليوم الثانى <hesitation> بروح أقظى يومى بالبحر بستمتع بالشمس، باليوم الثالث بخصص يوم للإسترخاء بالمنزل أكيد أشاهد أفلام أو أقرأ كتاب، اليوم الرابع بروح لمكان داخل عمان بستكشفه مثل المتاحف وهذه الأشياء، والخامس والسادس والسابع بخصصه بإنى أروح مع أصدقائي وأجتمع مع العائلة.